La misy tokoa rolahy ñy biby afaky lomay malakilaky aminy ñy haboriboriny na aminy ñy hakelikeliny: -Manahaky anizay ñy biby atao hoe " zepardo", <shushes> biby io biby la malaky tokoa. -Ao koa ñy "gazely". manahaky anizay ñy antilôpy; <shushes> biby reo malaky aminy ñy fialia zay. aminy ñy filany sakafony. zay ñy tombo-tsoa azony biby reo.